Zi'k nak sedular xki uyenu lo na xwiyma, gakdc̲h̲a idzëꞌwu xki gakdc̲h̲a gwiydama o gakda xki porke lëꞌwu dondekiera diꞌt zuma lëꞌma xineꞌ lo sedular lo xki ba zuma ba, ber diꞌltsa giendu nap nika nanma ba zuma y chu lo ineꞌma gan goma, kaske gakda goꞌpchewu, yulo xki gwiyma. dziꞌk nak sedular xki diꞌltsa xki uyenu lëꞌma guꞌnnstsiꞌnu ba zuma saꞌnga diꞌltsa giendu nap axta goꞌnlá axta ba zuꞌlá ba xkuꞌn gonlá gan go algo xfamiꞌl- lá xki o ba ineꞌlá nap nlas axta goꞌnlá zuꞌlá ti lger sinda nana gibla uyen guꞌn ki ikiꞌn loma ba zuma.